باش يجيك <noise> الروز فارك وكل كعبة وحدها وتحبو بنين وطريق أسمعني وتبعني، <hesitation> اول من لول قلي الروز في شوية زبدة وشوية ملح وفلفل اكحل وكركم وغالي الماء على جناب، تعمل <hesitation> مثلا صحفة روز عليها صحفتين ماء، تسخن المء مليح، في الوقت لي روز <hesitation> تقلى شوية مع زيت والبصل وزبدة، من بعد كي يبدا هكا لنو يتبدل <noise> صب عليه الما وخليه.